Ku- kuziiha tinkiyinemu obuzzibu. Nkwenda, ahandi bwemba ntaiyina bwenkukora, niinamu akasente kange, nseera bwebaziihira, nangye nangye ndegesaaho kuziiha bwaitu kwiikara omumaizi kumarayo obwiire bwingi baitu tinkuniira ngu ne mpiingura edaakiika essatu.